हमार बाजाक नाउ फेरी बहुत बणै जसने कि हमार ढोलक भेलाई, तबला, खजणि, बसुरि, ड्रमसेट्, हसे गितार भेलइ । हसे ओकर साथ मा हमार खानझनिया भेलइ । हसे ओकर साथ मा हमार अ झररा भेलइ । ह एसने बहुत बणै ।